Mɨn dai conakɨn ɗe hamba mɨndalu mɨn ɗɨma kawai atleɗi ghɨnsɨ kabi horayanka atleɗe dmma tamma tleɗu mɨnne ma hamba mɨn dabi ɗɨmau ko tangan kasuwanci hata haɗɨma ɨna tleɗu to kasuwanci nahu ma bayu. Saboda wanka atleɗi ji babban rayuwa nuwɨn conakɨn ba hamba mɨndalu kusan conakɨn atleɗi ghɨdzaza ta zamani conakɨn atleɗi arara kowaina kasuwanci ji conakɨn ka ɗɨnga ndu fa kwiya tleɗɨ fa nda hamba ɗɨma tleɗi ka to fama sha. awa fa ɗɨma niwikutu tamma tleɗu saboda wanka mɨnata tsa shawara dubadɨ mara dama ba tleɗi akamata ta ɗɨma tleɗi ji rayuwa nusɨ ka kuya tleɗɨ ka to ta tsṫra ɨna mutunci nusɨ kowi matsala moyu.